Amen aami odi mibam emararooy bho adughini kar kar olo ana uva te bho ana ava bho pana omiin, amen omi odi mibam emaararooy bho akar amaar adugh, emaararooy bho orol io kezo bho esibha bho obam oony nekiilan gha mo, okanya odi, amen ami odi mo obam oony, oyiin na kiilan gha mo oyiin, obam oony kooy adighi mikarabh kar ano okanyooy aghi ami eko po ghi ogurugh oniin obho erao eledio na but obho esibha bho, obam obho amiin obho nadighi mikarabh kama umiin uliom, poniin na le anogho zina, atunibaghami, okpo olo ana ughi mogho aer ta adighi ana ubham anaira ana ta koni maar olo ana kale kedio esibho ana uteny nani ma one thousand ibeebi molo ana kaliom edian, igbeebh io ma- guugh amaho bh, so eman arooy na laar anweghi an miikanya bobonezo olo omin onnoghoruyan oho hu amem ami odi mibam kar kar olo ana uva pana omiin, ana amiin oony onon olo na dighi mikarabh kana uliom, oyiin obho ta atol asebh zina, kedio esibha bho ana aniin obam oony olo nadigh mikarabh kana aliom pu na ten ibaghami esibha bho emararooy na atu asi mo si olo umoghonyan mu, ezo olo omoghonya ekon a olo na, enaan benaan ta tue atediom ma rooy odi modigh ezo bho emararooy inakpar asi bho. Emararooy bho nasi molo kamem kamem pi ibaghami ibaghami, ibaghami, oony ooy oyiin amiin oyiin pe nava moghigh, okaarabh oru olo gha to dua, i didi bho, odual odual obesi olo aruruan ilo, kedio odual naru asi molo ibha, ana useeri maar pinon arooy oru oseghe ibha ana naki meesi ana mario mogona aloo onuma onon ooy ta tu akigh zina abirogh okpo ana uteeny bho ibel amem obho ezoor utugha dio kua, ididi bho odual irugh kua <hesitation> odual akar amaar arol obesi olo ekima amaar arogha obe ekima olo amar arooghe agei esibho no tugh kua bho odie bho na tu bho to ku, ologhu eko, ana enaan be ku moghonyan, oony ooy orue dio amoghonyun, na, ezoor novaay okpo olo odighi omina okiren ovamy aar olo ole, nlodio ana olo ole olo, ezrol amen obho, ina temararooy bho akani, ana urue kua to odual ina bho toper kua zina moba, kedio esibho ana agbi te edun ena olo nomiin olomu no bhin idbo digh ara, okia lo ulogha di eri opin otu ozeem ina bho eman esibho bho ana ughi tedu m agharan riomu, aghoony ilo mu kar kar onosegho otenemi milo oh. Ibara bu ibara bu, oseghe mokpo ariigho nokiton okuniom ari ighoony, ni ina tebhugh sibha, aghudum obho na kar akpar mikanya, so teezo olo ikar izuen, ineghe kol eedi arooy obo bho idi ke pakala esiniom obho, kol oru gha ovaay okpo onoghooy arooy ebha kale, olo ezoor omina oteeny aar olo orulom, ibeebh bho no beebh bho, ari ikpoki ilo na, peedin onoghioy gha okpo olo ogho iseghe mipaho meebeebhom gha mebeebh, molo eneghe enogho zina <hesitation> ona obo bho idi tepa esiniom bho obho iyaam emararooy obho idi tavo eena bho, itu melogh avo menogho zoor bkos omiinom bho na pu, ididi bho amem amuum ezoor omiinom ole gheridio arol kua kedio asibha bho kar kar ikparini so aami nakpe te anogho zina itumebhel molo ezoor oteeny ani. Maar olo orulom ibel amen bho ari itugha ibho mo tuugha, ana uvekulom ekona ana ta tueni atughumion oony onuma mi tuughe obhereer obho, kedio esibha uvekulom ooy ologhom moony odi meesi utuugha, urula urula benaan obho obho na ididi bho ara uteeny obam okpoki bee pana na abogh otu, esibha bho ana uteeny nani mobam okpoki ezo omima obogh otu olo ora obho adighi le eghe ana abua okpo me miikany tadi ghi ezo obogh otu olomu, otu akam okona ezo obogh olomu, aghudumo obho na kar akpar agei so emararooy bho na kor anweghian, aam umoghin bkos aghudum bho na kpar kedio ami nadeghe manogho imoghonya meru medighi menogho ezoor.